མེ་ཚེ་དེ་ནང་ལོ་རང་རང་སོ་སོ་སྐད་ཡོད། ཕ་ཤ་སྐད་ཐེར་ཆེན་པོ་ཡིན། ནག་ཆག་འདེ་ཐེར་ཆེར་ནང་ཐར་གཅིག་ཕ་གོ་ཤ་ཡིན། དེ་ལེ་ཡིན་ཤ་ནང་ལས་རྣམས་ཡོད་པ་མོང་ཕེར་རུ་གཉག་ཤ་ཡིན། མི་གེ་ར་ལོ་གང་ཐ་བར་བརྣན་ཐ་ར་པ་ནག་ཆ་ན་གཅིག་བཤོལ་ཡིན། ཐེར་ཆེན་ནམ་ནེ་རང་སྐད་ལས་ལོ་ན་ཅ་ཆུ་ཐར་ལོ་དེ་གཉེར་གཅིག་ཡིན། དེ་ཕ་ཐེ་ཡོད་ཁ་དམའ་ལས་མི་རང་མི་རན་ཕེར་ར་འདི་ནག་ཆ་ན་གཅིག་ཡིན།